لازم أختار الأشياء اللي تساعدني على البقاء والراحة مثل مياه الشرب فلتر مية، لإن المياه هي أساس الحياة عشان نقدر نشرب ونطهر الماية، أدوات للطهي زي موقد صغير أو أواني باش نقدر نطبخ خيمة أو مأوى محمولة شان أكون محمي من الشمس والريح واحمي نفسي من الظروف صعبة، <hesitation> باش يكون عندي ضوء أثناء الليل فاستخدم معدات الإضاءة.